اذا كان فيني اختار بين التحكم في النار او التحكم في الماء كنت بختار التحكم في الماء والسبب ان الماء اساسي للحياة قدرتك تتحكم فيه تعني انك تجدر تساعد الناس في اوقات الجفاف تروي الاراضي الزراعية او حتى توقف الفيظانات التحكم في الماء قدرة على خلق حياة وتحسينها في كل مكان اما النار رغم قوتها وفائدتها الا انها مرتبطة بالخطر والتدمير اكثر.